والله لا، ولا ذا. أنا أفضل إني أكون إنسان كذا، عايش مع نفسي هادي. بعيد عن أي ضوضاء وضجة. ما أحتاج إني أكون مشهور أو رياضي. بعيد عن الأضواء وعن الإعلام، وعن الاحتكاك بالناس أفضل. طبعا، الحياة في هدوء وسكينة أفضل من الإعلام ومن احتكاك الناس وكده.